موضوع إنك يكون ما عندك إخوان موضوع مرة صعب. فأظن لا لما يكون عندك عشرين أخ بالنسبة لك أخ فلاني في دكتور والثاني مثلاً ظابط وثالث مهندس والرابع مزارع. راح يكون في تعاون ما بينكم راح يكون في عزوة مثل ما يقولون ونخوة ما يعني راح يكون بالنسبة لك الموضوع أفضل مرة بكثير